Lefa mandoko efitrano zany, voalohany asianao sous couche de vita igny sous couche de <hesitation> alefanao am'zay le cous- le loko tianao andokoana anazy fa tsy atao misavoritaky samby làlany avao fa alaminanao asesinao soa i am'zay mba tsy hisy lialian'igny fandokoa igny bakeo.